Mi yelan marugo baude dow dabbaji ngam mi wanna di ko di yidi. mi umran di wada komi yidi ha wakkati mi yidi, di lattata di sala wadugo komi v di wada nder wakkati wanni am ngam min mari baude am do maadi.